fyrir leiðréttingu á kjörum ljósmæðra heilbrigðisráherra segir nauðsynlegt að eitthvað gerist í kjaradeilu

fjölskylda sem flúði stríðið í Sýrlandi og kom til Íslands segist nú aftur eiga heima einhvers staðar tvö hundruð og tólf Sýrlendingar hafa fengið skjól á Íslandi frá því stríðið hófst fyrir rúmum sjö árum dagar vikur eða jafnvel mánuðir gætu

áður en hægt verður að koma taílensku drengjunum og þjálfara þeirra upp úr hellinum þar sem þeir hafa verið fastir í á aðra viku leiðtogar nokkurra ríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fengið bréf frá Trump Bandaríkjaforseta þar sem hann kvartar yfir ónógum framlögum ríkjanna til varnarmála ekkert bréf af þessu tagi hefur borist íslenskum stjórnvöldum

að hægt verði að leggja sjóðinn niður því fólk hætti alfarið notkun einnota plastpoka hver landsmaður notar allt að tvö hundruð plastpoka á ári komiði sæl við biðjumst

á að vera enn seinna á ferðinni en til stóð vegna framlengingar

á leik Englands og Kólumbíu á h m í Rússlandi heilbrigðisráðherra segir nauðsynlegt að eitthvað gerist í kjaradeilu ljósmæðra á næsta fundi þeirra á fimmtudaginn þingmaður í velferðarnefnd segir stöðuna á Landspítalanum að hluta til komna af því að spítalinn hafi tekið við fæðingum frá landsbyggðinni velferðarnefnd Alþingis kom saman til fundar í dag til að ræða uppsagnir ljósmæðra

og landlæknir ráðherra segir það happ að lítið álag hafi verið á fæðingarþjónustunni en það er auðvitað bara spurning um tíma hvenær kemur toppur í því þá er álagið orðið þannig að það er óviðunandi landlæknir segir Landspítalann hafa gert eins góða viðbragðsáætlun og

hægt sé í þessari stöðu það er ljóst að það er allra leiða leitað til að tryggja öryggi en það er líka ljóst að það má lítið út af bregða til að staðan verði erfið hefurður áhyggjur af öryggi þeirra sem þurfa að nýta þessa þjónustu ef þetta dregst já svo sannarlega ég hef áhyggjur núna og róðurinn mun bara þyngjast þannig að það er mikilvægt að þessi deila verið hið allra fyrsta ég hef reynt að teygja mig inn í þessa deilu það tókst ekki ekki betur en svo að þeim samningi var hafnað þannig að þannig að nú erum við á þeim byrjunarreit sem sem sú niðurstaðan leiddi okkur í

það verður að gerast eitthvað á fimmtudaginn því svona getum við ekki haldið lengi áfram á fimmtudaginn er næsti fundur boðaður í kjaradeilu ljósmæðra Svandís segist nú

hafa rætt við aðra ráðherra og reynt að beita áhrifum sínum til lausnar við vitum það að um leið og fólk er farið hreinlega út af vinnustaðnum þá er málið miklu miklu flóknara og það aukast líkurnar á að fólk snúi ekki til baka og við megum ekki við því annar varaformaður velferðarnefndar deilir áhyggjunum og hvetur deilendur til að rísa undir ábyrgð sinni þannig að ekki skapist ófremdarástand við

þessi þjóð höfum ekkert efni á því að láta þessa deilu vaxa og enda með einhverjum ósköpum Ásmundur telur að vandinn felist að hluta í lokunum

á Suðurnesjum Suður og Austurlandi þessi sveitarfélög hafa verið að berjast fyrir því að

verði opnuð aðstaða til að halda er að soga þetta til sín hingað hér er álagið orðið mikið og húsnæðið orðið of lítið

á sama tíma og við viljum fjölga fæðingunum hér ég held að þar liggi hundurinn grafinn að stórum hluta í þessu máli við viljum bara að það verði skapað það ástand í samfélaginu að svona mál komi bara ekki upp aftur fjármálaráðherra

segir að ljósmæður verði að birta gögn sem sýni fram á að þær hafi dregist aftur úr í launum hann segir þá aðferðafræði sem stuðst er við í kjaradeilum hér á landi algjörlega mislukkaða í tilkynningu sem birt var á vef fjármálaráðuneytisins í dag kemur fram að

ljósmæðra miðað við fullt starf séu fimm hundruð sjötíu og þrjú þúsund krónur á mánuði og meðalheildarlaun séu átta hundruð fjörutíu og átta þúsund þær hafi fengið sömu hækkanir og önnur b h m félög allt frá því að þær fengu sextán prósent hækkun umfram önnur félög

innan b h m árið tvö þúsund og átta þannig að við teljum ekki og viljum ná niðurstöðu sem er

öðrum hópum sem koma síðan í framhaldinu og munu þurfa að endurnýja samninga sína er samninganefnd ríkisins

umboðslaus eins og ljósmæður hafa haldið fram það er algjörlega

og með öllu röng

hjá samninganefnd ríkisins og það er fullur vilji hjá ríkinu til þess að ljúka deilunni sem allra fyrst það sýna líka tiltölulega nýgerðir samningar af ríkisins hálfu við þessa sömu samninganefnd Bjarni segir að ríkið hafi nú lagt fram gögn sem sýni fram á að launaþróun hjá

sé sambærileg við þróunina hjá öðrum hópum eftir standa þá fullyrðingar sem

að fylgja eftir með einhverjum gögnum og alvöru rökum um að

eins og samninganefnd ljósmæðra hefur ítrekað látið koma fram undanfarna daga þetta er einfaldlega mjög alvarleg staða og ég er ekki með neinar á þennan hnút Bjarni segir deiluna nú vera enn eitt dæmið um hvernig kjaraviðræður á Íslandi gangi ekki upp sú aðferðafræði sem við Íslendingar fylgjum

að leiða fram niðurstöðu í kjaraviðræðum er algjörlega mislukkuð hún getur ekki heppnast fyrir alla þegar hver og einn fer fram og krefst leiðréttingar gagnvart einhverjum öðrum viðmiðunarhópi þetta er hið klassíska höfrungahlaup sem mun enda með ósköpum

neyddist til að flýja frá Sýrlandi hefur hann og fjölskylda hans fengið íslenskan ríkisborgararétt tvö hundruð og tólf Sýrlendingar hafa fengið skjól á Íslandi frá því stríðið braust út kom til Íslands í nóvember tvö þúsund og fjórtán í fyrstu stóð til að senda hann úr landi á grundvelli

Dyflinnarreglugerðarinnar kærunefnd útlendingamála felldi þá ákvörðun úr gildi hann var illa haldinn af áfallastreituröskun eftir flóttann hann var hætt kominn á Miðjarðarhafinu bjó við hræðilegar aðstæður í og var í burtu frá fjölskyldu sinni í sextán mánuði janúar tvö þúsund og sextán var fjölskyldan loks sameinuð á Keflavíkurflugvelli en þá vissu þau ekki hvað tæki við hafði ekki fengið vinnu og þau voru húsnæðislaus

fjölskyldan er á meðal þeirra sextíu og níu sem fengu ríkisborgararétt með lögum frá Alþingi í síðasta mánuði

á veitingastað og Heba í dagþjónustu fyrir fötluð börn hún vonast til að fá réttindi til að starfa sem lögfræðingur hér

Háskóla Íslands hefur verið samþykkt hún þarf þó að byrja á því að taka eitt ár í íslensku með áherslu á lögfræðilegan orðaforða áður en hún hefur nám við lagadeild

hún hefur þó ekki nám í haust því hjónin eiga von á sínu þriðja barni í september hjá þeim Söru og Maríu kemst lítið annað að þessa dagana en komandi hlutverk sem stóru systur þær hafa náð góðum tökum á íslensku og líður vel í skólanum þær segjast raunar ekkert sérstaklega ánægðar

að vera svona lengi í sumarfríi í lok árs tvö þúsund og sautján höfðu alls sex komma þrjár milljónir Sýrlendinga flúið land samkvæmt skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna frá því stríðið hófst árið tvö þúsund og ellefu hafa tvö hundruð og tólf Sýrlendingar fengið vernd á Íslandi flestir árið tvö þúsund og sextán eða

þeir voru tíu færri í fyrra og það sem af er ári hafa tuttugu og fjórir fengið hér vernd á sama tíma hafa sextíu Sýrlendingar fengið íslenskan ríkisborgararétt flestir í fyrra

eða tuttugu og sjö á þessu ári hafa nítján hlotið ríkisborgararétt Trump Bandaríkjaforseti hefur sent leiðtogum nokkurra stærstu ríkja Atlantshafsbandalagsins bréf þar sem hann kvartar yfir ónógum framlögum ríkjanna til varnarmála vika er þar til leiðtogafundur NATO hefst í Brussel krafan um aukin framlög til varnarmála nær ekki til Íslands segir Albert Jónsson stjórnmálafræðingur og fyrrverandi sendiherra forsetar Bandaríkjanna hafa í mörg

ár kvartað yfir því að önnur ríki innan NATO nái ekki því yfirlýsta takmarki að verja tveimur prósentum af þjóðarframleiðslu til varnarmála Trump hefur hins vegar hert þessa kröfu svo um munar nýjasta útspil hans eru bréf sem forsetinn sendi nokkrum leiðtogum NATO ríkja þar á meðal Þýskalands Belgíu Kanada og Noregs í bréfinu forsætisráðherra Noregs segir Trump að Noregur sé eina aðildarríkið með landamæri að Rússlandi sem ekki sé með áætlun um að auka útgjöld til varnarmála hann tekur þannig til orða að segja

í vaxandi mæli er erfitt að útskýra það fyrir Bandaríkjamönnum hvers vegna við eigum að borga eins og hann segir ég kann ekki þessa tölu nákvæmlega en þrjá fjórðu segir

mikinn meirihluta af kostnaðinum við varnir Evrópu og NATO þannig að sagði það til dæmis í bréfi til norska forsætisráðherrans sem Norðmenn birtu bréfið og hann segir beinlínis það er bara sífellt erfiðara að útskýra þetta heima í Bandaríkjunum hvað þetta síðan þýðir nákvæmlega á eftir að koma í ljós en þetta er sterkt til orða tekið vika er þar til leiðtogar aðildarríkja NATO þar á meðal Íslands hittast á leiðtogafundi í Brussel búast má við að

deilan um útgjöld til varnarmála verði þar efst á baugi

af því tagi sem Trump sendi Þjóðverjum og öðrum hefur enn borist íslenskum stjórnvöldum og við því er ekki að búast segir Albert mér er ekki kunnugt um annað en að það sé fullkominn skilningur og samstaða um það áfram í Atlantshafsbandalaginu að við erum herlaus þjóð og þessi krafa um tvö prósent af þjóðarframleiðslunni

til landvarna hún kemur ekki til okkar það er ég næstum því viss um lengri útgáfu af viðtalinu við Albert Jónsson má sjá á vef okkar punktur is sala á nýjum bílum hefur dregist saman um tæplega átján prósent á einu ári Bílgreinasambandið telur samdráttinn skýrast af því að bílaleigur kaupi færri bíla nú en í fyrra nýskráðir fólksbílar hér á landi voru

mun færri í júní en á sama tíma í fyrra samkvæmt tölum frá Bílgreinasambandinu voru þrjú þúsund hundrað fjörutíu og sex bílar nýskráðir í júní í fyrra í nýliðnum mánuði voru bílarnir hins vegar tvö þúsund og fimm hundruð níutíu og sjö þar munar fimm hundruð fjörutíu og níu bílum sem gerir sautján komma fimm prósenta samdrátt þegar fyrstu sex mánuðir ársins eru skoðaðir kemur í ljós rúmlega þrettán prósenta samdráttur miðað við fyrri hluta síðasta árs við erum að horfa á minnkandi sölu til bílaleiga það er það sem er helst að skýra þetta einstaklingar eru að kaupa svipað og í fyrra María segir að það komi ekki á óvart að bílaleigur kaupi færri bíla nú en í fyrra þær hafi keypt mjög mikið í fyrra auk þess sem hægt hafi á fjölgun ferðamanna ekki sé ástæða til að hafa áhyggjur af það er að sjálfsögðu erfitt að halda í við það ég held að við séum á góðu róli í tölum Bílgreinasambandsins má einnig sjá að sala á bílum sem eingöngu eru knúnir bensíni eða dísil dregst saman á milli ára á fyrri hluta síðasta árs gengu níutíu

prósent seldra bíla fyrir bensíni eða dísil eingöngu það hlutfall er nú komið niður í áttatíu og tvö prósent það er orðið mikið framboð

af öðrum orkugjöfum bæði rafmagni metani og svo framvegis og ég held að fólk sé farið að hugsa hugsa vel um þetta

betri fyrsta september mun verð á nýjum bílum hækka um um það bil tíu prósent vegna innleiðingar á nýjum mengunarstaðli í Evrópu sem bílaframleiðendur þurfa að taka tillit til við það bætist að allir bensín og dísilbílar

færast upp um tollflokk vegna nýrra aðferða við að mæla útblástur þetta leiðir til þess að gildin á bílunum munu hækka og þar sem við tollum bíla eftir útblæstri mun verð á bílum að sjálfsögðu hækka þetta getur verið hækkun um fimmtán til tuttugu prósent

erum við kannski að horfa á þrjátíu prósent hækkun ef ekki verður brugðist við þessum breytingum María á von á því að verð á notuðum bílum muni einnig hækka í kjölfarið Bílgreinasambandið hefur hvatt stjórnvöld til mótvægisaðgerða annars telur sambandið að mikill samdráttur verði í sölu nýrra bíla sem skili sér í hægari endurnýjun bílaflotans og lengri líftíma bíla sem menga meira enn er alls óvíst hvernig eða hvenær verður hægt að koma taílensku

úr hellinum sem þeir hafa setið fastir í síðan tuttugasta og þriðja júní augu heimsbyggðarinnar hafa beinst að fótboltadrengjunum og tuttugu og fimm ára þjálfara þeirra síðustu eina og hálfa

mörgum var létt þegar þeir fundust allir heilir á húfi í gær um tíu kílómetrar að lengd frá innganginum að þeim stað sem hópurinn heldur til eru tveir til þrír kílómetrar í gegnum fjall þar sem leiðin út er enn að miklu leyti undir vatni þarf að kafa læknar hafa komist til þeirra og er hópurinn

miðað við aðstæður bæði andlega og líkamlega en talið að drengirnir séu ekki allir syndir þó þeim verði kennt að kafa þá er afar hættuleg einnig er verið að kanna hvort hægt sé að bora leið til þeirra niður úr fjallinu annar möguleiki er að bíða þar til hægt er að dæla vatninu úr göngunum sú bið gæti orðið allt að fjórir mánuðir vegna mikilla rigninga hafa dælurnar ekki undan í Taílandi varir vanalega

fram í október fylgi Viðreisnar eykst

um tvö prósentustig en fylgi Samfylkingarinnar minnkar um nær þrjú prósentustig milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups það er óhætt að segja að fylgi flokkanna sem eiga sæti á Alþingi haldist nokkuð stöðugt á miðju sumri í mælingum Gallups helstu breytingar í nýjasta

eru hjá Viðreisn Samfylkingunni og Vinstri grænum viðreisn bætir við sig tveimur en rösklega tíu prósent þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa flokkinn væri kosið til Alþingis í dag fylgi við Samfylkinguna minnkar um þrjú prósentustig og fylgi Vinstri grænna um nær tvö prósentustig Sjálfstæðisflokkurinn er áfram með mest fylgi flokka eða tuttugu og fjögur og hálft prósent

mælist nú með fimmtán komma tvö prósent fylgi og Píratar

vinstri græn

með tíu komma fjögur prósent mælist með átta komma fimm prósenta fylgi og Miðflokkurinn með átta prósent flokkur fólksins er með fimm komma eitt prósent og tvö komma sex prósent þeirra sem tóku afstöðu nefndu aðra flokka eða framboð samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna

þriggja er fjörutíu og fjögur

en fimmtíu og þrjú komma átta prósent sögðust styðja ríkisstjórnina sem er sama og í síðustu mælingu sjö prósent svarenda sögðust myndu skila auðu eða ekki kjósa og liðlega níu prósent tóku ekki afstöðu eða neituðu að gefa hana upp könnunin var gerð á netinu dagana þrítugasta og fyrsta maí til fyrsta júlí og rúmur helmingur af tæplega sex

þúsund manna úrtaki svaraði vikmörk á fylgi flokka voru núll komma þrjú til eitt komma sex prósent stjórnarformaður Pokasjóðs vonar að hægt verði að leggja sjóðinn niður innan fimm ára sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir mikilvægt að hætta notkun einnota poka í dag er alþjóðlegi

dagurinn samkvæmt Umhverfisstofnun notar hver Íslendingur

einhvers staðar á milli hundrað og tvö hundruð

á ári síðastliðin ár hefur verið ráðist í fjölmörg átök til að minnka notkunina en hefur

hægt að segja það með neinni vissu en það er talað um kannski á bilinu sjö til tíu prósent á ári núna það er veruleg aukning í sölu

almenningi alveg klárlega Pokasjóður fær tekjur af sölu plastpoka

dagvöruverslana á Íslandi

Bjarni segir tekjur sjóðsins minnka en það komi ekki að sök enda markmiðið að leggja sjóðinn niður og útrýma plastpokanotkun jafnvel innan fimm ára það mun gerast og það er bara í anda nútímans hvað hefurðu gert til að minnka þína plastpokanotkun bara taka tösku með og beðið ekki um poka sett bara í töskuna mína flest sem við gerum hefur einhver áhrif á umhverfið og

eru engin undantekning ef það er keyptur

hvað þarf að nota hann oft til að áhrifin á umhverfið verði minni en umhverfisáhrif plastpoka við höfum séð tölur

sinnum til þess að hann verði umhverfisvænni en plastpokinn einn og sér

að hætta einnota notkun og nota alla hluti alveg sama hvað það er og úr hvaða hráefni að nota þá oftar

ég er með einn úr

hins vegar þá reyni ég líka að endurnota þá sjálfur aftur og aftur

þurfum líka að geta keypt umbúðalaust í miklu meiri mæli síðan þurfa stjórnvöld líka að koma inn með einhverja hagræna hvata þannig að þetta gangi allt saman upp þá að veðri

átt fimm til tíu metrar á sekúndu á morgun en tíu til fimmtán

rigning með köflum eða skúrir í flestum landshlutum en styttir upp á vestanverðu landinu með deginum hiti níu til sautján stig

fyrir leiðréttingu á kjörum ljósmæðra heilbrigðisráherra segir nauðsynlegt að eitthvað gerist í kjaradeilu ástandið á Landspítalanum geti ekki haldið svona áfram fjölskylda sem flúði stríðið í Sýrlandi og kom til Íslands segist nú aftur eiga heima einhvers staðar tvö hundruð og tólf Sýrlendingar hafa fengið skjól á Íslandi frá því stríðið hófst fyrir rúmum sjö árum dagar vikur eða

jafnvel mánuðir gætu liðið áður en hægt verður að koma taílensku drengjunum og þjálfara þeirra upp úr hellinum þar sem þeir hafa verið fastir í á aðra viku leiðtogar nokkurra ríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fengið bréf frá Trump Bandaríkjaforseta þar sem hann kvartar yfir ónógum framlögum ríkjanna til varnarmála ekkert bréf af þessu tagi hefur borist íslenskum stjórnvöldum þessum síðbúna fréttatíma er lokið og komið að íþróttum næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu

og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á

á morgun verða sjónvarpsfréttir á sínum venjulega tíma klukkan sjö þar sem ekki verður bein útsending frá h m í fótbolta en við

þetta gott að sinni veriði sæl